<noise> Laha mpanao politiky izao gny mieritseritsy an'izay; da tena ara-dalà zay amindreo satria zay ny gn' asany. Fa laha mpivavaky gny mieritseritsy azy; da tena tsy mety ka. <noise>